तुझे शेजारी खूप तावणस आहेत मद आहेत तुका खबर आसा तेंच्यानी मका काय सांगला ता तुमच्या बद्दल। यात कि ती गावातली <hesitation> चोरी आसा बग ती तुमच्या फॅमिली अंगड जाऊपाची असलि खाई पण ती चुकान दुसरे कडे जाली। येचि सगली चुक ते त्या मान्श्याच्या घालतात आणि तुमका सांगतात कि काइना मानन। ती खूप फाटिंग मान्श्या आहेत आणि चलाक सुधा तुमी तेंचेकडसून पैसात रावा।